لو حابب تتعلم لغة جديدي، الممارسة. لازم اتمارس اللغة اكويس، تسمعها وتقلد اللغة وتقلد مخارج الحروف والاصوات. ممكن تنزل تطبيقات اتساعدك في انك انت تحفظ كلمات. والكلمات الاساية والمهمة واللي هي الأكثر شيوعا، لازم برضه تتعلم قواعد اللغة اكويس. واولا وأخيرا في تعلم اللغة هي الممارسة. ممكن تمارسها مع الناس اللي عيتكلموها بشكل اصلي الناس الاصليين. ممكن تتعرف على حد عيتكلم اللغة داي وتمارسها معاه وبالتالي هتمارسها وتتعلمها بشكل أسرع.